टीचर ही माजी आयडियल काम आसां मकां खूप खुशी। जातली जर हांव टीचर जाले <hesitation> जाल्यार। मकां शिकोंक आनी शिकपाक खूप आवडता आनी म्हणून। हांव समझता कि टीचर ये काम माझ्या। <hesitation> खातीर सर्खें म्हणून या कमान पगार बारी मळ्टालीच आनी। खूप एक्स्पीरियन्स सुद्धां मळ्टलो माझे सोपन आसां टीचर जायपाचे।